Sèè maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ wɔŋ gɔɔ̀, taiŋ bȧ ke gòlòɛ, ɔ̀ɔ̀ nɛ̀ŋ kȧȧìŋ diɛŋ wɔŋ nɛɛ̀ŋ, è kuwa wɛ̀i e keì bȧ ɔ̀ɔ̀ e mɔ̀ɔ̀nɛŋ bȧ, mùŋ donȧŋ kɔ̀ maŋ ɓèmè ke kaì fìle nyiŋ nɛɛ̀ŋ, kɛ̀ mȧŋ ka mȧŋ ɓèmè ke kaì jòòwo wuŋ nɔɔ̀ŋ mȧŋ hòȧ dìlìi mȧŋ joowò, mùŋ joowȧ kpeiŋ, ke kaì jòòwo yii wɔŋ gɔ mɔɔ̀ŋ donȧŋ jɛ̀ì diɛŋ, kɛ̀ fɛ̀ɛ̀mɛ̀ ke golò kȧaȧŋ diɛŋ kɛ̀ maaŋ filè, mùŋ filȧ kpeiŋ kɛ̀ wuŋ noo gè mȧŋ ɓèmè joo nyiŋ mȧaŋ jȧȧ kɛ̀ mȧŋ nyiŋ dèkȧ, kɛ̀ mȧŋ ngȧȧ dèèyè ke kaì jòòwo yii kɛ̀ gɔ mɔɔ̀ŋ jɛi mȧŋ wuŋ jɛ̀ì sùȧ mȧŋ kȧ je mɔ̀ɛ̀ sùȧ, yɛ̀ì mùŋ nyɛnɛŋ.